Megye dzi dɛ obi a ɔakyerɛw mbukuu na ɔayɛ atsenka n', oye sen obi a oyi sene. Saintsir nye dɛ hɔn ebien ne nyinaa w-wobowu a wɔbɔkɔ n', ekyiri buukuunyi n' na wɔkaa n' sen obi a oyi sene.